Los palus chinus son una gaspachá moerna, no tienin ventaja denguna. Con teneol i cuchillu se comi tó i se desfruta bien.